Igny koa e raha sy de faninay loatry manko e magnano pâte igny, izy mein ko sy da magnaraky e magnaraky e raha zakaindreo igny avao, mampandevy rano, da asia sira agnatign'ao da alatsaky amignao amin'izay e pâte igny da mandigny an'azy masaky, sy dignasagny ela be sa ka fa lasa botraky amigneo lasagny avao koa e sirony, da voarigny ambonine lasety da afangaro eo miaraka ame saosisaosiny igny, anzaranao avao koa sha e ta hanampy anao asiagnao potikena izy, asiagnao mortadelle izy, fromage izy da anao aby izy, ze tianao avao.